أنا بفضل فقدان المفاتيح عن فقدان الهاتف ليش ؛ لأن المفاتيح ممكن إنك تعوضها بسرعة بسهولي ، تستخدم مفاتيح جديدي أو تغير اعدادات الباب الأمر وايد سهل ، أما فقدان الهاتف لا تستطيع استرجاع كل المعلومات عليه من تطبيقات ، لأن الهاتف أصبح وايد مهم في حياتنا اليومية.